Mimi ndima yangu ni kuima na ndima ambayo nigoswayo kukaya, ndima tuhu na nikapakuima nikapata na mazao basi nataga nankapata kutaga nikapata heya natumia na familia yangu niona ndima ambayo kizoea kukaya nane n'goswaga ngu mpaka nikabinda gone na shughuli shughuli zangu basi nikutembea tembea kwenye kwenye piya nikikoa kwenye piya siku mwenga mwenga nita sehemu kidogo napoza poza moyo kidogo nakuya kaya ntakugona kwa siku hiyo mwenga. <noise> Basi me kukacha keo keo do gembe dangu kando kudua gembe kame kudua makae kakudigonga gonga gonga dia nikapate makae basi nikadea heaga ntambwea tahanga kabwea tanga napokangia ngamwe zangu naima wee naima kasozea namuiza ntakumuhiza na nuka vitu na endelea naima nahumuiza nantakumuiza Napata ngemotu ya mwisho ya tatu hiyo nikapita ku- ime ngemo ya tatu nikushashano saa sita nakutoka nyumbani nipokea mtoni huko nipata mazia haka na haka mazia nikutoka nymbani Kaboko naku muiza basi napata kama kuna kikombe cha chai napata kikombe cha chai na humuiza tena na hao hoi kapata kubwaho ku saa tisa naita vituhu huku tanga ntaenda kuiva vituhu nae mada mpaka saa kumi na moja basi nakutoka nyumbani, kakutoka nyumbani nae muhiza mwi matembezi tembezi yangu sasa nikuko mpiya kwenye kuu- kuzunguka sehemu za kuhumuiza muiza basi mpaka muda wa kuone saa moja kia au saa mbili nakutoka nyumbani ntakumuiza kukacha tena ni hivyo hivyo kukacha ni hivyo hivyo basi me ndima zangu kusongwazo kukaya <noise>